Fikan-drameva mba havelogna anazy amy tany efitra de izy mahery misotro rano be; mahery tegna hôman-drano zany izy e! afaka hômagna atramin'ny dimapolo litra izy aminà ragno rehefa sendra maita igny de afaka tahiriziny agnatiny akao igny mandritra ny fotoagna maharitra na de tsy mahita rano kô za z- izy hohaniny.